شوف ادا انا كان لازم عليا يعني نزرع الطعام الي ناكلو رح نزرع ك- كامل الخضر والفواكه لي يتزرعو في المنطقة الي نسكن فيها بدون استتناء باينة نقدر نديرها لازم برك نقرى عليها شوية وكدا ونتبع ونشوف كيفاش الناس دارت ونعاند وندير ونزرع قع اي حاجة تنبت عندي نزرعها وطريقة الزرع انا راح يعني نتعلمها في الوقت المناسب